Au geku ririwa wa rigolo vererena nama kwalana rigolo aonai wa aonilimalima uvena geveamaina vanuga aonai va gegele wa, pene ia gere vanuga aonai gera progaram ka geve rakana va gelegele December Wani pene ao ikana Tetiwaniai wa ia waoma kwapura kwapura e kila wani e peroveta ne ia vanuga mamaguluna pelaka kavikavi ga perovetana wara, e peroveta aiki oma va lualuanai ie kila oh eoma gita lavu marira ne ia mapaga laka kavikavi wara gita lavu marira, pe kwaalu foa, kwaalu vaivai mae mae veapi waoma. Gera <hesitation> vekwao aura mae kalaria, gera tapua e au mae kalaria ne e wai gita lavu marira e veapira wara. Pogi, rupu aura mae inagulu oma vaa tereinai ia kea okay ewagumuna rupu marira <hesitation> mae mariria ne gospel string band mage apiana wara ia wau apiana aonai guma, gumawa gekwarana gekamonagina Vula ai vanuganai verere geapiaana pe aukavara mae vairia <hesitation> gealoalo kouna aura e geinagulu kouna aura ie vaikilaria wa, goimo etaimu veaina veainai pio kwara, verere etaimu pene staati o aikina. Fotin pene aona vanuga au kia, pa ulaula raka mae apiria rawapara ulaula ne ai mapaga rawaparai maga leva reisina, ulaula kimukimura wara. Mae pogiana oma vaivainai maa ulaula rekea maa apirana. Aorai neau wa Disemba Wan pene ao tetiwan wa auna wa averere aukavagiana au kana kwalana eveamaina twenti, twentiwan, twentitu erawaliana aonai wa, vanuga evonuragena wara. Maketi makina ai lakalakana maani gea alirana maki gevoi kalovarana. Maketi maki gevoi lakaiana aurai ne au voma vo averere agiana e veamaina wala omana elakaveniana aonai <hesitation> palai kwapura kwapura galugalu alina gelana gekwarana aura, vanuga aura ne gavakila vevenina wara. Oi warigolo kwapuna au ovakilaku wai evenina, evenina au pana vewaimai aura ne au erigolo arawaku nauku pavaikaura ne e au ekilagi gelegelea. Rapa pene luga ne mamaka wara ne auraine ia galuaona gavekila vevenina aonai e wala omana ia gera vevemauli aura ewalao gene oma kauna ne iawanai kave lualua ainainana gelegelena ne aniani gananuna mulina pamili maparara galaka koukouna. Velepara kavara, Logea para kavara, Wakei venau, Melo, Iao, maparara gelakana numai ne gave para vevenina pa, gave vaikila rakavao. Vo oma iwa aoali kamuna gapiana, aoali kamu gapiana ia gera alama gakila wairana, voiaana au averakava kuo, au ia avarakavao aorana ia gave lugana wara ne eveamaina Twenti six, Twenti Seven, elakaveniana aonai wa ila gera maguli e namana wara.